हमरु देश भारत चि अर भारत मां ये टैम पर ज्वो सबसे ज्यादा ल्वोक द्योखदन, स्वो द्योखदन क्रिकेट, तेका बाद भारता ल्वो स्वो द्योखदन फुटबॉल कु खेल। त क्रिकेट एक यमण्ये खेल चि जेते सबसे ज्यादा द्योखण पसंद करदन हमरा भारता लोग। जब भी आपन द्येखि व्होलु क्वे क्रिकेट सीरीज चल्दि, क्वे क्रिकेट टूर्नामेंट चल्द। भारत का सबसे ज्यादा लोगूं कि भीड़ ते स्टेडियम मां द्योखणों ते मिल्दि।